إني نحب نلعب لو الوراق مع أصحابي خاصة <hesitation> لعبة الرمي، ولا البلوتوت، فيها واجد منافسة وضحك ،وفيها تحديات هيك إتحدى بعضنا ،كان الحكم الشايب نتحدوا بعضنا إنت عليك كذا، وأنا أحكام كل واحد عليه حكم.